<noise> Nieeni namkupande wangu nishashelekezi huku ya kuzaliwa kulingana na maisha yanevumiale inamaana niya ansha nikulola ngatuanda onsiwoua uwanda wani kuwakuvya alwa inashoka lenempuma mungata helaka na sho ni familiani ni mpuma insikukuu chonsi chindoni nacho namatoola tulie naanani iinsikukuu ni familia inzunguike namaa karibisha karibuni wenu wanda ukuzaliwe kutejini sikukuu <hesitation> <hesitation> nasha nakusila Mugu silo wanhela maka eh ngisiukuwio kwenu.